Samband sveitarfélaga vill fresta því til áramóta að lög um notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk taki gildi algjörlega ótækt segir talsmaður notenda fjórtán hafa fundist látin eftir að fellibylurinn skall á Filippseyjum í gær neyðarástand er í fimm ríkjum á Austurströnd Bandaríkjanna þar er úrhellisrigning og hætta á aurskriðum tíu ár eru í dag frá falli fjárfestingarbankans Lehman Brothers sem er talið marka upphaf fjármálakreppunnar fyrrverandi yfirmaður hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hrósar íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa haldið vel um taumana í hruninu eitt helsta verkefni nýs forseta a s í verður að sameina verkalýðshreyfinguna segja þau tvö sem lýst hafa yfir framboði til embættisins þau mættu í dag á sinn fyrsta sameiginlega

búningum tölvuleikjum og teiknimyndasögum sameinar ráðstefnugesti í Laugardalshöll um helgina þar gefur líka að líta kunnar persónur úr bíómyndum og tölvuleikjum

gott kvöld það væri algjörlega ótækt að fresta innleiðingu n p a segir talsmaður notenda þjónustunnar samband íslenskra sveitarfélaga hefur óskað eftir því að fresta gildistöku laganna sem eiga að taka gildi um næstu mánaðamót Alþingi samþykkti í vor lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir eða n p a lögin þykja mikið tímamótaskref í baráttu fatlaðs fólks

fyrir bættum réttindum og hafa verið árum saman í vinnslu um næstu mánaðamót eiga sveitarfélögin samkvæmt lögunum að hefja gerð nýrra n p a samninga sem taki gildi um áramót í gær sendi Samband íslenskra sveitarfélaga velferðarráðuneytinu bréf þar sem óskað var eftir því að gildistöku laganna yrði frestað til áramóta notendur þjónustunnar segja ótækt að fresta þessari mikilvægu réttarbót náttúrulega mjög slæmt og það er fólk sem er búið að bíða eftir þessari þjónustu í hvað fjórða skiptið sem þessu yrði frestað þrír mánuðir núna

næst á að draga það svo aftur í þrjá mánuði næst og og eitthvað svoleiðis lögmaður sveitarfélaganna Tryggvi Þórhallsson sagði í samtali við fréttastofu að velferðarráðuneytið hafi

út reglugerð um útfærslu n p a samninganna og því sé margt enn óljóst sambandið hafi hins vegar bent á það í vor að tímaramminn væri of þröngur Rúnar Björn vísar þessu á bug og segir að fjöldi sveitarfélaga sé þegar tilbúinn fyrir innleiðinguna það sé alls ekki vilji allra að fresta gildistökunni auk þess eigi reglugerðin ekki að koma á óvart nei nú erum við fulltrúar fatlaðs fólks og

fulltrúar sveitarfélaganna ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga búin að vera að vinna að gerð reglugerðarinnar þannig að þau eru nú búin að vera með hendurnar í þessu og vita nokkurn veginn í hvaða átt stefnir Ásmundur Einar Daðason velferðarráðherra sagðist í samtali við fréttastofu ekki þekkja til stöðu málsins en ef sambandið hafi sent ráðuneytinu bréf verði það skoðað á

mánudaginn fjórtán hafa fundist látin eftir að fellibylurinn

skall á norðurhluta Filippseyja í gær neyðarástandi hefur verið lýst yfir á austurströnd Bandaríkjanna

er úrhellisrigning eftir fellibylinn Flórens á Filippseyjum hafa sex hinna látnu farist í aurskriðum þá hrifsuðu háar öldur konu með sér á haf út undan strönd

tré höfðu rifnað upp með rótum og þök fokið af húsum mangkhut er fimmta stigs fellibylur og fóru

á Filippseyjum yfir sjötíu metra á sekúndu fjórar milljónir búa á svæðinu sem hann fór yfir

Kína og þar hefur fólk reynt að undirbúa sig eftir bestu getu ekki er talið líklegt að hann styrkist á leiðinni þangað það er hættuástand vegna óveðurs víðar en í Asíu í fimm ríkjum á austurströnd Bandaríkjanna hefur neyðarástandi verið lýst yfir vegna fellibylsins Flórens sem náði landi í gær hún er nú skilgreind sem

í stað fyrsta stigs

og varað hefur verið við flóðbylgjum í Virginíu og Norður og Suður

talið er að minnst fimm hafi látist vegna óveðursins heimili þessara hjóna í Norður Karólínu er rústir einar eftir fellibylinn framkvæmdastjóri Evrópumála hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum segir að efnahagsáætlunin sem sjóðurinn og íslensk stjórnvöld gerðu eftir hrunið hafi skilað miklum árangri ekki síst hafi sterkur stuðningur

Thomsen flutti erindi í Hörpu í dag í boði Seðlabankans um árangurinn við að koma á efnahagsstöðugleika hér eftir hrunið og hlutverk sjóðsins í þeirri vinnu Thomsen kom hingað með sólarhrings fyrirvara um miðjan október tvö þúsund og átta þegar gjaldeyrismarkaðurinn hafði hrunið og krónan var í frjálsu falli og sagðist hann í dag muna eftir nokkrum svefnlausum nóttum hér af áhyggjum yfir því hvernig færi samkvæmt samkomulagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í nóvember tvö þúsund og átta lánaði hann íslenskum

stjórnvöldum tvo milljarða bandaríkjadala Norðurlöndin Rússland og Pólland lánuðu rúma þrjá milljarða dala og

nam því á þeim tíma um sjö hundruð og fimmtíu milljörðum króna erindi sínu í dag fór hann yfir nokkra þætti í efnahagsáætluninni sem reyndust mjög mikilvægir

Thomsen telur að hér og annars staðar hafi fólk dregið lærdóm af kreppunni bankar séu sterkari nú og ekki eins viðkvæmir fyrir áföllum tíu ár eru í dag síðan alþjóðlegi fjárfestingarbankinn

Brothers varð gjaldþrota það er stærsta gjaldþrot sögunnar fyrrum framkvæmdastjóri bankans segir næstu fjármálakreppu í uppsiglingu Brothers tók áhættu í fasteignabólu áranna á undan skellurinn kom þegar fólk sem hafði tekið lán hjá bankanum gat ekki

staðið við afborganir stjórnendur treystu því í lengstu lög að bandarísk stjórnvöld myndu koma til bjargar í þeirri trú að bankinn væri of stór til að falla allt kom fyrir ekki hann varð gjaldþrota og í kjölfarið fjöldi fjármálafyrirtækja víða um heim þar á meðal hér á landi fall Brothers fimmtánda september tvö þúsund og átta var heimsfrétt nær allar hlutabréfavísitölur um víða veröld féllu þegar viðskipti hófust í dag sérfræðingar lýsa ástandinu sem því alvarlegasta

í kreppunni í upphafi fjórða áratugarins annríkið í og við höfuðstöðvar Brothers í gærkvöld kom ekki til af góðu þá varð ljóst að samningar við Barclays í Bretlandi til að tryggja áframhaldandi rekstur höfðu ekki borið árangur og

hvað framtíð fjármálakerfisins varðar er fyrrum framkvæmdastjóri bankans fjármálasérfræðingur sem árið tvö þúsund og sex spáði fyrir um fjármálahrunið fyrir áratug tekur í sama streng

nauðsynlegt er að sameina verkalýðshreyfinguna að mati Drífu Snædal og Sverris Mars Albertssonar

til forseta Alþýðusamanbands Íslands þau búast ekki við harðri kosningabaráttu tvennt hefur lýst yfir framboði til embættis forseta a s í en Gylfi Arnbjörnsson lætur af því embætti á

þingi sambandsins í október það eru þau Drífa Snædal framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands Íslands og Sverrir Mar Albertsson framkvæmdastjóri starfsgreinafélags fyrsti sameiginlegi fundur þessara tveggja frambjóðenda var í boði Eflingar í Gerðubergi í Breiðholti í dag þar sátu þau fyrir svörum auk þess að halda stuttar framboðsræður farið var vítt og breitt yfir öll helstu mál sem brenna á launafólki kjaramál húsnæðismál breytingar á baráttu gegn félagslegum undirboðum og fleira frambjóðendurnir voru á því að einhver blæbrigðamunur væri á þeim en enginn grundvallarmunur því baráttumálin væru þau sömu þau búast ekki við harðri kosningabaráttu ef þessi fundur er til marks

verður þetta ekki hörð en mjög upplýsandi barátta þetta var

gott samtal margar spurningar sem komu inn og við náðum að fara á einum og hálfum tíma yfir og miðin og öll helstu málefnin sem snerta vinnandi fólk á Íslandi hörð og ekki hörð ég á ekki von á því að við verðum í kosningaham að reyna að níða skóinn hvort af öðru við munum kynna okkar sjónarmið væntanlega og annað slíkt en ég á ekki von á annarri hörku í þessu miðað við yfirlýsingar má búast við hörku á vinnumarkaði í vetur þegar kemur að kjaramálum en hvaða áskoranir bíða nýs forseta a s í sameina verkalýðshreyfinguna að sameina hana þannig að við tölum einni röddu og við vitum það að við fáum sennilega ekkert hjá stjórnvöldum sem telur í umslag til fólks nema við stöndum

sameinuð sem hreyfing og þá erum við að tala um alla hreyfinguna ekki bara verkafólk eða verslunarmenn eða iðnaðarmenn eða sjómen heldur alla endurbyggja traust

þrjú og sameina hreyfinguna aftur við erum við erum of upptekin af því að skipta okkur í fylkingar hugtök á borð við reiði kvíða sorg seiglu og stress eru meðal þeirra sem hægt var að strauja á peysur í Listasafni Reykjavíkur í dag viðburðurinn er hluti af átakinu

sem sprottið er úr grasrót grasrót Geðhjálpar og hjálparsíma Rauða krossins það miðar að því að bæta geðheilsu ungs fólks með sérstakri

áherslu á forvarnir í tengslum við sjálfsskaða og sjálfsvíg

á peysuna og kannski þessar tilfinningar og ástönd þar sem ungt fólk og í raun allir eru hvattir

meira opinskáir og

og og segja

hvernig þeim líður því það er fyrsta leiðin ef það bjátar eitthvað á það er að segja upphátt hvernig

og það er fyrsta skrefið sem þú tekur í átt að einhvers konar aðstoð og þegar staðreyndin er sú að öllum líður mjög illa

og sérstaklega ungir karlmenn eru þetta

að drepa sjálfan sig og

transfólk og svona þá er bara mjög mikilvægt sérstaklega í þessum

heimi sem við lifum í núna þar sem allir eru farnir að vilja aðstoða mann alls staðar

að minna fólk á að það að líða illa er ekkert til að skammast sín fyrir það getur verið erfitt og jafnvel lífshættulegt fyrir fólk með bráðaofnæmi fyrir hnetum að fara út í búð eða sitja í segir mikilvægt að fræða almenning um hætturnar fæst okkar þurfa að hugsa sig tvisvar um áður en við setjum hnetusmjör á samlokuna okkar eða fáum okkur

eru þessir hversdagslegu hlutir dauðans alvara óþol er engan veginn gott en ofnæmi getur þrátt fyrir fjölmargar beiðnir þar að lútandi þráast sum flugfélög enn við og hafa hnetur til sölu um borð í farþegaþotum ef einstaklingur um borð í flugvél dugir ekki að sprauta hann með adrenalíni heldur þarf flugvélin að lenda innan fjörutíu mínútna svo hægt sé að koma viðkomandi undir læknishendur þeir sem eru með bráðaofnæmi fyrir hnetum þá liggur það oft í loftinu það er fólk sem veigrar sér þora ekki í kringum hana eða fólk sem tekur stóra beygju Evrópusambandið hefur sett lög um ábyrgð þeirra sem að vinna með matvæli í skólum á dvalarheimilum aldraðra veitingastöðum og víðar Selma segir mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um innihaldsefni matvælanna og hvernig ber að meðhöndla þau

þau hún nefnir sem dæmi barn sem var með ofnæmi fyrir hveiti en var gefinn kjúklingur sem hafði verið velt upp úr raspi það var bara dustað af kjúklingnum og ofnæmi fyrir hveiti kjúklingurinn dóttir mín var í leikskóla hún er meðal annars með bráðaofnæmi fyrir

sem er bara hveiti þá sé mikilvægt að starfsfólk í skóla og frístundastarfi viti hvernig eigi að bregðast við þegar slík atvik koma upp

Selma segist óttast að ekki sé brugðist við af eins mikilli festu þegar börn fá ofnæmiskast vegna matvæla í skólum eða leikskólum og ef um

að ræða annars konar skaða mennta og kirkjumálaráðherra

geti tekið embættispróf og þjónað sem prestar þetta er gert til að stemma stigu við yfirvofandi fækkun í stéttinni en fimmti hver prestur í Danmörku er kominn yfir sextugt séra Viggo Ernst Thomsen er menntaður kennari en þjónar nú sem prestur í prófastsdæminu í

Frederikshavn Thomsen fékk undanþágu og fékk að taka

án þess að vera menntaður guðfræðingur og svo gæti farið að það fjölgi í röðum presta sem ekki eru menntaðir guðfræðingar fyrir danska

þinginu liggur nú frumvarp þar sem lagt er til að fleiri en guðfræðingar geti tekið frumvarpið er lagt fram af menningar og kirkjumálaráðherra landsins til að reyna að stemma stigu við yfirvofandi fækkun í stétt presta

ómönnuð í Danmörku eftir áratug verði frumvarpið samþykkt getur fólk með margs konar menntun sótt um framhaldsnám til embættisprófs prestafélag Danmerkur er samþykkt breytingunni þar á bæ er þó lögð áhersla á að þetta verði undantekning

meirihluti presta verði eftir sem áður guðfræðimenntaður

og séra Viggó fagnar öllum tilraunum til að fjölga í stéttinni erfitt sé að manna stöður innan kirkjunnar sérstaklega á landsbyggðinni starfinu gefur hann sín bestu meðmæli

það er hægt að keppa í ýmsum greinum og það sýndi slökkviliðs og sjúkraflutningafólk af landinu öllu í dag þegar

slökkviliða var haldið í Mosfellsbæ keppt var í greinum og með búnað sem tengist starfinu beint keppendur rúlluðu út og gerðu upp slöngu björguðu í háska báru

tölvuleikir borðspil og alls konar ævintýri eru í aðalhlutverki á stórri ráðstefnu í Laugardalshöllinni

um helgina haukur

erum að halda upp á

erum að halda upp á

ég tala við mennina höfðinginn okkar talar ekki við mennina það hefur tekið tíma að

klæðum okkur upp í búnina fyrir góð málefni styrktum styrktum í fyrra einstök börn á morgun er útlit fyrir hvassa austanátt með norðurströndinni og talsverða rigningu norðan og fram eftir degi en heldur hægari vind og

víðast hvar sunnan til Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

vill fresta því til áramóta að lög um notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk

taki gildi algjörlega ótækt segir talsmaður notenda fjórtán hafa fundist látin eftir að fellibylurinn skall á Filippseyjum í gær neyðarástand er í fimm ríkjum á Austurströnd Bandaríkjanna þar er úrhellisrigning og hætta á aurskriðum tíu ár eru í dag frá falli fjárfestingarbankans Brothers sem er talið marka upphaf fjármálakreppunnar fyrrverandi

hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hrósar íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa haldið vel um taumana í hruninu eitt helsta verkefni nýs forseta a s í verður að sameina verkalýðshreyfinguna segja þau tvö sem lýst hafa yfir framboði til embættisins þau mættu í dag á sinn fyrsta sameiginlega framboðsfund áhugi á borðspilum búningum tölvuleikjum og teiknimyndasögum sameinar ráðstefnugesti í Laugardalshöll um helgina

kunnar persónur úr bíómyndum og tölvuleikjum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 verið þið sæl